لو نجم نتفرع لمدة ثلاث ساعات في اليوم، أول حاجه باش نعملها نخصص ساعه للرياضه باش نتحافط على صحتي، بعدها باش نقرا شويا كتب و لا مقالات باش نوسع معريفتي و بالزادا نحب نقضي الوقت مع أصدقائي و لا عايلتي، نخرجو مع بعض و نتبادلو أطراف الحديث، في الآخر ممكن نخصص شويا وقت لهواياتي مثل الرسم و لا الإستماع للموسيقى.